Kolumbia um Lõunõ-Ameeriga riik ja sääl um vana Lõunõ-Ameeriga indiaanlaisi kultuur kõgõ all. Ja noid rahvit, indiaani rahvit, um pall'o. Tuu parhillanõ kultuur um hispaaniakiilne. Tuu um vahtsõnõ. Tuu ei olõq nii määnegi esiqmuudu asi väega.